اه <hesitation> تظاهرت من قبل إني لم أرة شخص <hesitation> لكي لا أضطر للتحدث معه <hesitation> لأن هذه تصرفات <hesitation> مشينا بس أنا ما ابغى أتحدث معه، شو بعمل؟ فبضطر أعمل هيك.